Eee la mba hahampy rano zany, ny fomba hatao mba hahampy rano misotro rano lalalandava avao ka. Mino, ndrano avao matetiky.